Nare par nare ni rxiw giguan slua ah, nii ni gigui nu lo ni val’natchi rckasnu gysiunnu gëcky nú, gula gisied nú gaëcky nú, niii ni rckas, nii ni giguenu loni par este xila ni, par gack benu xina gy gyed gëckynu, xina gy giun gëcky nú, cina gy tchi rxiu ga giguan gy par ra miny bitchy val’na aveces tchi ratiaz rabi laitchi’a tchi rni raba este rmëdy ga gigwan gy par the xi gack rabi gat-tiez raby laitchi, tchi gá gigwan gy lany raby gula gëky ra bi ga gigwan gy par queity- té xi gack rabi the tchi nix gatiaz rabi.